היינט צוטאגס איז דא און די געשעפטן אזוי פיל ערליי ספייסעס און געווירצן אז כ'בין גוט אזוי אן, מיט דעם, כ'קאך זייער גוט אן דעם אויך. און <hesitation> עס דארף נישט דוקא נוצן עפעס א ספייס פון די אנדערע עק וועלט.